Tsy mandeha amy restaurant isankerinandro aloha zahay gny misakafo fa angamba indraiky isambola no misy gny vola. Gny hotely matetiky fandehananay amy mamy-jo ao.